Este bueno nja'a, nuu iin ñaivi kita iin iná iin vilu, te bueno ka'a xheinche este kenda iná, por iná chí este kototi vée initi yuu yo'ó o kaka initi tenja avili chi xo'ó nuu unico pero menos cariñoso kuu iná.